हमें वियतनाम की संस्कृति <noise> के बारे में बहुत कुछ पता है। यहाँ की संस्कृति बहुत अच्छी होती है और बहुत मानी भाई होती है। वियतनाम की संस्कृति <noise> सबसे ज्यादा चीन और पश्चिम प्रभाव से शामिल होती है। वियतनाम की संस्कृति में सबसे ज्यादा अच्छा काम होता है। तो वह होता है पूर्वजों के प्रति सम्मान और उनकी पूजा सबसे ज्यादा की जाती है। पुरानी धार्मिक प्रथाओं में से एक है पूर्वजों की पूजा। वियतनाम की संस्कृति में सबसे अच्छे होते हैं उनके नाम और एक दूसरे का सम्मान और वे सिखाते बहुत हैं। उनके अंदर शिक्षा को जुनून बहुत होता है। और वे लोग परिवार के प्रति बहुत वफादार होते हैं वे कभी एक दूसरे को धोखा नहीं देते। आए अपने परिवार में और सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं। उनकी संस्कृति में सम्मान सबसे बड़ा शब्द होता है। वे बहुत ज्यादा सम्मान की बात करते हैं और वफादारी की बात करते हैं।